व्यायाम रे दिनचर्या हूं हंगना एक बार बतावनो चहू हूं। सभु आसान व्यायाम हुआ है झकों हुआ है सूर्या नमस्कार। इक्का बारह स्टेप होया करा है झकों मिनक आसानी ऊ कर सक घरा भेटन। व्यायाम की सही बेला हुआ है वा हुआ है सुभ सुभ री बेला। क्यूंकि अगर आपा तावड़ा में करा तो पसीनो हाल्लो आवा और कोई कम रो भी कोन हुआ है। वन्ना सही समय ही करनो चाहिये व्यायाम करनो अपना सरीर रा वास्ता घनो ही उपयोगी चीज हुआ करा है ज्यू हेंगा ना व्यायाम करनो चावा।